Ja kui- kui ngandéjni k'ui jmanga tijñajni ja kjin tkuya tuxi kjin tkuya en tjin kjin tkuya en tjinjni k'ui ngatjen k'ui tanga xi nukjuajni jinsa xi enjni xi nimajni ijin masateco- masateco m'í en xi nukjuajni ku ja xu ku kui nangui xi chja i ngatjen nagui naxintsje tjeñu kjin tkuya en tjin tjemañu kjin tkuya en tjinre ngande- ngande nima xixijni kú ja k'ui k'ui jmanga tijñani ja kuacha m'í enjni ijin masateco m'í enjni tjin tse'e xuta xi tsúre chinanteco xuta kjachan xi'a kja'e xuta kum'íre kja'e en nga k'ia ku nga kui en makjinjí tuxí makjinjíña en'e kui ja tuxi makjinjiña en'e kja'echa chjáa kja'e ni'i nukjua nga yajnijíinde ku tsajen kuajímacha ni'inukjua makjinña tsanga mí najmí mejenri bixiji tsa xuku- tsa xuku ngu ndifa'axi tsa xuku ngu asukáa tsa xukú mí najmí makjínña nga kuacha ku ja kui xi tjin i ngatjen ngandéjnijíin ja ndach'in- ndach'in jmanga ch'ajni tsa xuku ndifa- ndifa 'yu ya Mitsa- mitsa tjimindajni difa ja tjin xuta tjin xuta xi b'atse ndifa ku tjin xuta xi- xiku ndifa ndach'íin ngare xutajni tjin pusúu k'ui ngandejni tjin ndach'in xixi jmanga najmí nitjin nga xí nga kui ndach'in xi jmanga ch'ajni ndifa ku ja nguije- nguje kui najmi xi kuacha tijñajni k'ui ngatjen jíinde ku kucha m'íre ijin jaa ja tse kjua nima tse kjuanima kucha tijñajni tikja tu kjua'e najmí xi tjin nga ngandejni ndifa jatjiandae ndifa jatjiandae kú nga bitjiña jma mejéña bitjuña ja- ja ngu kjua'ñu ngu tsutsu rapido tsutsu batjatiukjajni k'ia jma m'íre temasca tuxi fichutséjni jma mejéjni kuanguijni tsa xukú tsa jma ngande mejéri k'uaen ja tjin nga ngu rapido bitjatiukjaji ngat'a ja kuacha chun nganéjni k'ui nga ndifa jatjiandae nguije ijin nguije kui nanguíi kui isla ja isla ngu isla ngu ngande xi ijin ja ndifa jatjiandae kja ndusi tséma ndifa kui presa xi tijñajni Kui ndana 'ñu kui xi ki'mí kuixu inchya xitetjún ngatu'sae xi ki'mí miguel aleman kuaxucha ki'mí xi tetjún xi- xi inchya ndifa ngandejni ku ja- ja kikjua kuacha b'emajni ku tsa najmíña rapido tsa najmíña ja tsutsu- tsutsutse ijin manguijninde jma kuanguijni chjundáajni tsa jó tsa jan bajajni nga kuanguijni kui nga ja kui ti chjundare kui najmi tuxi tju ndiyatséri tsa jma k'uaenji kui nga ja xukú-xuku yachjinjni xuku xutajni kik'ui ja xuku tsa yachjinjni tsa xuku najni tsa xuku 'ya ja najmi xi tjin ngandejni ja kui kostumbre kui najmi xi tsi'in xutajni k'ui nga tuxi chjají kui ja kui najmí xi ye'éjni xi ik'ujni xuta jachajni nga s'ae xuku chjine- chjine xi 'ñu tsub'á nanguijni k'ui xuku nga kuacha fak'atse 'me tsa najnijí kú yachjinjni xi inchya fae fak'atse jma m'íre tsa naxits'ejí tsure xuta ku ndachjo m'í jmanga tjifakinda najñúu jmanga ijin tji fakinda nachjun jma inchya fakja'a tsa xuku kichax'í'eya Nachjun'ekuaya najñutsanga tsure xuta xi tsinda ijin nga fa kunda kui najmínde kui nga ja mejé ngu nitjin meje ngu nitjin nda nda fae m'e xuta ngat'a nga ja ti chjundara kuaya nga nde ndibaní sué ndaba ja k'ia tjimá kua ku ja nga ja fa'ekuande s'ae b'enda kui najmi tjin chjenre nga b'endama kui najnúu manémaya manéya nachjunya tuxi jma tjen nitjin ndiunguíj´kui najmi najmí xi ndá xi steña mitsa najmí-najmí tu kuachájí ijin ja- ja tjin xuta xi chji mare nga bateña xukú tsa nájni tsa yachjinjni tanga najmí xi tjinjni nga ijin ni'in tjemañu ni'in- ni'in nindá kui najmíi tjémañu ni'in nindá ngat'a nga ijin kucha m'íre tjibichá najñúu mbe s'ae nga ja tjibichá najñúu tjib'ejúnni najñúu nde nga tjib'ejúni najñúu nde minchyitsjaení xuta xi nde bajaníri chuba ja kui ja nguite najmíma xuta xi mare baja chuba xukují nga s'ae ja je kui xuta jacha xi kumare Tuxi kumare faña chuba tsúre xi tsi'in xi tsi'in dibujo kucha tsjua tsinda xuta ja chajni ja ngu xi kumana nacha'an nde nacha'na chuba xi tuxí kumare yajá kui xichachi xi xuta ja xichá tsu xi ki'sendu ngatu'sae xuta tsú-tsú bajá ngatu'sae ja chajni ku ja kjat'e ja kite najmí ja kjifetjé kui- kui xuta- xuta ja cha nguite- nguite tsújí baja kjat'e yachjin xi tin yajin- yajin tse nguisa ja xukúxi kucha m'íre xukuxi xi- xi xuta jáchachi nguisa xi tjin guisa tanga ja nguite nguijejí bajá tsu ja nde ja xukú kjifetjé kui najmíi kjo xuku niskindi- niskindi xixi xi ja xuku xi tjima ndaxujun nguije kua ja nguite n'ñújí chja én nima niskindíya ku ja kui xi mejéjni ndenga fetjéjí énjninde mejíjni nga fetjé énjni ngat'a nga Tjemañu tsjuajni énjni nga nukjuajni ku niskindi tjemañu tjin niskindi xixi xi ja nguite mejínre chja én nima ngatusuba castiya tsé mejere chja ku ja tukú nga tjima ndaxujun ja bakure maistro én nimaya bakure castiya nga nguiajo nga bakure maistro tsikjietjéjí maistro én nanguijni kui nga ijin kú ja kjat'ende kui najmi xi kuacha tsi'in xutajni nga kuacháa kui najmi xi kui xi tjin ngandéjni k'ui kú nga tjifakateña xuku ja kui tsúunde tsa blusa tsa singa tukúnicha najmí xi ijin xi b'etumári xutande tikja nga nda nitjin b'etuma ngu jóochí najñunde ku ja- ja kui xi fichu fakateñá m'e yachjin- yachjinjninde jmanga kjuae kjuae ngu xumanáa kjuae jó ján nitjin nga inchya fakateña najñu'e ja tikja steña tkja steñají najmíi tikjande ngat'anga ja chjíxumáre xukú xuta jmíi chji mare tanga béjí kui kucha kjua nima tsi'in m'e xuta xuta nimajnijí nde nga kucha kjua nima ninda nga- nga ngu Nga kjuya nguije kui tsu kutsa kui singáa kutsa nguije kui najmíi xi tjinida nga tichjuya a chí ni'in tsi'in m'e yachjin tjamañu ni'in tsi'in ngisaji tsanga tsindama xi chinéembe nde inchya bayáni niñumbe nde ja fendajo m'e xuta mí kjuendajojí kui nga kjia nde kjua s'endúní fa kjuyaní chjine'e ja tuxi tjinindátse kui najmíi ku ja tsé mare mare skanda ñujú ún sa janda jun sa mare nga ngu tsu m'e yachjin nga tsindá ku ja tuxí ni'i ninda- tuxi ni'i nonda mitsa- mitsa kjua. kjuandesújí kjuandesújí ku ki kjua kúsunre kui kucha bateña najñuchi'e m'e yachjin ku nga xi m'í kja'te tóon nguite tonjí tjiña'á xi ún uchan xi nganda ngu míi nguite tónjí xik'ia ku ja tjin xuta xi chji mare xuku jmíinde ku tanga ja- ja k'uechjire diu nga tsi'in kjuanima m'e yachjin ja tsa kuacha tsa kuajícha ja- ja tukunga minchyare ngana ja ku nguije ja nguije kui nitjin nguije kui costumbre xi tjin nanguijni k'ui ja kuacha tsi'in xutajni kuacha tsi'in nguije kui K'uejñaña xuku sa enero nga ja nu tjatse tjim'íre sa enero ku ijin ja kui s'ui xi bitju ngandéjni k'ui kui s'ui xi bitju xi m'íre kandelaria natjunia k'ui sián k'ui kui- kui santochi kuixi b'atsjére xuta ngu ku jó sa bitju natjunia kandelaria kui nga ja mixáa- mixáa ma nanguijni ján ndiba chanam'i temascáa k'ia tjifacha'á chanam'i ngu rapido bitju k'ui fa kja'a tjifacha'á kui nga mixáa mandeya ijin kui nga b'é xutaya fane kicha tuxi chjutku xuku naxinanda nga be nga mixáa tjin fane kampana kui nga inchya faé xuta fa'e xuta fae mixáa fae kuinga tikja- tikja nga ma fanango tsi'in xuta tsi s'ui tsjua tsi'in xuta ngande'e tjin xuta xi xín diba tjin xuta xi nduikasetsabe ngandejni jmanga tijñajni kui nga ja kuacha tsi'in ja Kuacha tsi'in ja nde nga bitju s'ui bitju ja 'ñújíma chan bitju k'uejñaña tikja ja ngat'a nga ja nguije gasto xi kuma nu tjatse xi itjaña ku ja chuba chubatse bitju s'uichi tikja b'endusúnre bacáa jaya tikja tsinda ijin ya ndi'i sen xutaya mijin ja si fane tsi'in xuta ja tsi s'ui tsi s'ui chuba ja kui nga kumánikuande ja maní fanango nga- nga jñúu maní k'ia tsanga tsa kucha chure kjua naxinanda nga tsi'in kuin nga ja nde nguije kui nitjin xi kuanguínijni nguije chu nabánija ja xúun nde ndibaní-xúun nde ndibaní kuacha ja nguije xukucha ja xi nu xki nu kuacha ma nguije nitjin nguije xki nu xúun ya a kui nga marzo abri jan ijin ja kuacha fa'éní xuta xuku xi- xi tjima jmanga xínde xi tjima mejiko xi tjima puebla xi tjima monterrei tujmáni xi tjima ngatsinda tu jmáni incha tsixa m'e xutajni nde nga ja xuku ngande nima jma tijñajni najmí tónjí najmí tónjí tu tse tjibichi tsé Kui nga ja kuacha kijí kijísun xuku xutajni kitsixa kitsi'in kui nga kuí xutande xi fa'ení nguije kui nitjin tse'e xúun fa'ení nga kui nitjin nga- nga kui xi tsure xuta nde nga- nga ijin ja kjia nga bichiju namíña diu kjia xu nga ja kui kostumbrejni skanga kúngatsé nu janda nga s'ae kuacha ma mitsa tu kjat'e tse kui kostumbrejni xi- xi mejíjni tsichaja xuta nanguijni k'ui tuku kuacha ngare ja ngu ni'ya ndujú ndujú sian k'ia tsichjan xi tejó tkuyaxu xi chine k'ia tsichjan xuta xi nandaya xi- xi papa tsúya xi bejé mi tu najmí kjin tkuya tejó tkuyama xi chine ngat'a kuaxucha tsakjien ijin xuta nga s'ae namíña diu kuaxucha tsakjiejun xuku apostole'e ku kui najmí xi tsichajají xutajni k'ui tuku kuacha tsi'in ja ku kui kostumbre xi tjinjni tuxi bétkun xuku niskindi xi inchya macha kjat'e kúja tuxi tsichajají niskindi nguije kui kostumbre Tsikjae ijin nduya namíñadiu jaya k'ia tjin xuta xi nguije anima'e kjinda tsi'in xuta fa k'eti sen fa k'eti nguije kui nga ja tjin xuta xi tuxí tuku fé beya tjin nguisa k'ui nanguijni kui kostumnbrejni kui nga ngaja kjumaní jande xabée kuacha ma viejnée kjuañají diu tsu xuta k'ia kalbario kjuañajínidiu ku ja xuta beya tuxí xuta beya xi b'é kui nitjin ndiba tuxi kjinma xuta xi chja mejiko xi chja kja'e xuta nguisa xi nduikase tsabe ngadejni ja tjin serbicio tjin tuxi tjin serbicio rapido k'ia san miguel soyaltepe k'ia temaska k'ia ndiba xuta xi ndiukasendáya nga tuxi tsjua mare kuxucha ma ngandejni kik'ui ngat'a ja tukú chajají kostumbrejni kui nga ijin kjuañají diumbe k'ia b'eti sen xuta k'ia kjinda tjin xuta k'ia inchyare tku'eja nguije najmí xi mejéri chikjindaeji ngat'a nga ja- ja diuxu k'ien tsú xuta kui nga tuxí kjáre kui nitjin tuxi kja betkun xutajni k'ui k'ui nga kucha míre nga- nga kuacha diu k'ien Kui nga xubatonínde nga xubatoní ja fanango tsi'iní fanango maní ngat'a kuaxucha kumá nga s'ae k'ienjíxu namiñadiu ja tuxi kitsi'ínxu tsu xuta tuxi kitsi'inxu ku ja k'ienjíxuxta kui nga ngu santo chi xi tsure prisisiu- prisisiu tsure ja kui xi'a xi k'uatsjé fanango ngt'a nga tsjuaxu tjinre nga kíenjí ts'e xta kuinga nga k'ienjí ts'ejande xuku namíña diu kui nga prisisiu xu m'í santochi xi mangajoní ndiyate ja fa'ajoníja nga ijin nga- nga tsjua tjinre namínde nga k'iejíxu ts'e kui nga kuaxucha tjin najmi nga fanango tsiiníja kui nga ja k'ia tjimanguijni jin nde fa chájni fanango ya fa 'yujni ngui ngu ndifa axi ngu serbesa mi nga sifane ma xutaya kjima fanango kuinga nga ja kuma kuajande kuinga xi maña xi manchyajun inchya faéni m'e xutajni xi tjinre fe nga ji'i ja ndiukase tsabere xi na'e xinami'e xi nchyukjuan'e nguijema kjua ndiukase tsabe xutajni xi xín tjima kuinga inchya faéni kui ja Inchya faeni kui ja nga kjuaeni kjuae tsixani m'e ja tu kui najmí kjima- tu kui najmí kjima kui nga te ndibani ki ngu s'uini xi tsunire san rafael santo'e tjio nga kuasa santo'e tjiochi ja tukú k'ui sian kui santo k'ui tuku k'ui sian kui santo nga nde mání nga ijin nga nde tsi'inní kucha m'íre tuku nde tsikjienni ja an kjaenni kuaji xuku xi ijin te fa'atjaechi'an tanga ja tuku tjinre tki- tjinre tki najmi xi te xin'a kuini ijin kui namí ijin sa miye nami sa miye nga kuacha xuku tse'e xúun ja'ama ku tanga tse'e namí sa miye ndibaní-ndibani s'ui'e nami sa miye ja k'ui tjian k'ui santo xi'a k'ui sian kui santo k'ui kui xi tuxi n'ñú b'atsjé xuta nanguijni ngat'a ja kuatsu xuta nga tuxi biboxu tjian- tjian tikúnxu tsu xuta kú ja kjaini kjainni kjua ndesují ngat'a xuta xi- xi basere ninguxi xi tsitsje niguxi k'ui xuta jáchajni kjo xuta nisti xi ja tjinre fe k'ia santochijni kui xi tsitsje ku kui xi ja kui xi tsuyajni kui xi b'enijmijni kui ja nga kuacha ma Tsitíxu xtande tsanga ja tsanga kucha m'íre tsanga mí najmí tjinikjoji tsa kucha ngat'a nga ja sa kuacha kumata'enxu ngu amigo kjua ndesují xi'a xikuaxikjaen kuacha kuma ta'en xta kú ja- kú ja kjaenni- kjaenni kuixi tuxi n'ñu ma xik'ia tí chu turúya tí kastiyoya ijin tsi'in fanangojaya ijin b'endusúnre baca xutaya b'endusunre tujmáni ndiba nguije ranchyúu nguije k'ui naxinanda xi tiña tijñachijni k'ui ndiba fane- fane xuta xi- xi ndiutsis'ui ngandejni kuinga ja k'ia kua ja tuku kuacha ma tuku kuacha ma tuku kuacha xuta xi ji'ijí xuku xúunde kuinga kjia fa'eja kjia fa'eja nga ndiba tsabe kui s'ui s'ui san miguel san miguel arkanjel m'í kui- kui s'ui santo patron xi bitju k'ui ngandejni ku ja kui xi- xi- xi b'atsjere s'uija kuu ngui nde k'uini tjianni kui santochi xi te chj'a'an kjat'emáa tse'e kui san rafael sa rafae chatsí tsúre xuta tanga ja tikja nga ba'a tsi tikja ba'ají tsi ja tuxa kuaracha tsúxure xuta ndangas'ae Ja tuku kuacha tuku kuacha tsikabi najmí ja xi chine tsjua ninguxi ja xi tjinre fe ngat'a'e namiña diu xi'a tukú kuacha tsjua xi chine ja tuku kuacha tsjua mañanita tsjua ijin tsis'uijúja tsis'ui tuxi tsjua tsis'uija ku k'ia fa'e marimba fa'e nga fachja'á nga nikjane mixáa ma ya fane kicha fane nguije nguije kui najmíi kuacha ma s'ui ngandejni k'ui kuinga ijin ja tsjua tsi'in ja tsjua tsi'in ja nguije kui s'ui xik'ia kuinga xi nde kjuichúninde jaskanda setiembre kjia nguije xi ja kjuma tiñani nguije xuku bixuñande nú tjatse navida kjima tiña sa nitjin ja kjia nga kuitjúni kui posadachinde ja kjiaxu nga kis'ebixisun namiñadiu natjunia nga kjindi'e maki'exu kui nitjin ku ja tuku kui kostumbre tsichajají xuta nga xki ni'ya xki ni'ya chyajun chyajun tjia'úngu sa bitju kui ijin kui posada tji'úngu sa bitju Nga posadani xki nguixú xki jñu xki jñu skanda fichura skanda kañuju ja tu mí xi jindibare anima'e xutañande xi tsjua cafe nipanchiya xi tsjua ndayajóochiya tsjua nchajaya tjin jmanga ijin ngu jó ura tsikjane cojunto ja ya ee ja tsjua tsi'in maistro kjabeya xuku posadaya kui nga k'ia salóonya k'ia tsi'in fanango tsi'in ja tikjaya nguije kui nitjin posada nguije kui xi kuacha tjua tsi'in xutajni kui nga kjuichúni kañujunde kjia nga basen nitjen nga kjuatsinxu kjindi'ediu m'íre ja kuacha tsuyajni xuta jáchájni ku kuacha b'enijmíjni xuku kjindijni ndetsajinya nga ijin kjuichú nga kañuju besen nitjen kjuané kicha kjuané ja nú kuasasenkajó tjim'írende nga kjua tsin kjindi'e namíña diu kui nga faenga tsjuamariya fae nga nguímariya ngat'a- ngat'a nga ja nú kjua ch'eji tjim'íre kja'e nde kuitjas'enniji kui nga ja- ja kjua xi kjua tsi'in xutande tjin xi inchyafae niguxi stekjayare ngutjú Fanangonde ninguxi kjuae ja mbaen mbaen kjuane kicha kampana kue'é chu turú kue'é tjúu kue'e nguije xuku tsure xuta malabibra xu tsure xuta nanguijninde kui nga nguije kui najmíi kuacha tsi'in xuta xi tsjua tjinre nga tjima tsabe jaya kui nga nde kua'anguinire fanango ja k'ia kjua chák'ia jaskanda kjuma esenre ja k'ia tjimakua nga ijin ka'ún sanikuande kjua'asúnni kjindi'e diuchi nguije xukucha tjin naxinandajni kjua'asunni nga- nga titsitjuaxta nga kitsinxuxtáa nga nguije xki ni'ya xki ni'ya kjua'á nga kjuanikixant'ani kui- kui kjindi'e diuchi kjua tsa'ére chje tsa mixi tsanga animari ndibare ba'éri tukucha tjin tsa pexúu tsa jó pexu tsa ún pexúu tsa ngu naxu mí b'esinri k'ia tanga tjinikixunt'aje xta kjindichinde kui nga kuacha tjima ngu nitjin tjimajun ja kui nga nguije kui kichasen xi kuejenrende tonchje m'íre niguxi k'ia kuaseñajunre nde mí najmí xi chajare mí najmíxi kitsi'ín nguije kui najmíi Nguije kui najmi xik'ia kui nga kuacha tsi'in xutajni kui nga xi ma jin nitjininde ja já kucha m'íre nú tjatseni kjiakua kjiakuasande nga ja jé nu tjim'íre je nu kui nga kjia inchya fae ngu sa jó sa ja kjuaeni xutajni ja kjua tsixanija nde kuanicha nguije xki nu xki nu tu kui najmí kjima nga kjua'e tsabe xuta kui nga ja kuacha tjin nanguijni k'ui- kuacha tjin nanguijni k'ui aá ngu najmí kichayana ngu kostumbre xi- xi tuxi xi nde kuacha k'ui nguije ngande kuacha ma tanga kui xi n'ñu inportante xi'i nde tichaya ku k'ui bénijmijnu nguxachi tse'e- tse'e sa mik'ien sa'e mik'ien bixújni jinde ngu ku jo sa noviembre e- e kjua xi tsi'in xutajni k'ui tsa yachjinjni tsa najni tjen nguxi ngu sa tsa ngu sa tsa kan nitjin tjen ga ijin niñu tsjú-niñu tsjú bayá ja yachjin niñu tsjú k'ia tjibasi'a nchyeé Kui nga nchyeé xkuen tsure kja'echa nichjannga kui chyee nga kucha ñaán nichjan xukúji niñu xi chine kja'echa nichjan xi'a tse'e niñu tsjúu nchyee xkuen tsure yachjin nga kucha tsinda niñu tsjuu kui nga kui tifayakua xi tjib'esun xuku altáa ja ngu altáachi tsa altáa ja tsa yamexáachi xi tjinri xukucha nga béere takúji tji b'esin tsa ndayajochi tjib'esíin nipáan tjib'esin ndifa axi tjib'esin ngu serbesa tjib'esin raxáa tjib'esinji xi chine tsanga tsa frito chinga tsa jarru tuxi kisakuri xukucha tjimaña ngasundée ngat'a ja fa'et'axuña xutaña fa'et'axuña xuku espirituñá tsú xuta jachajni nga tsuyajni ki kjua nga tuxi n'ñu kui najmi nga tjib'esun nga nguje kui najmíi ngata nga xukucha nga tjimaña ngasundée nga chineña nga- nga nguije najmí chineña kú ja kuacha kui kostumbre xi tsichajají xutajni nga xki nu xki nu nga kuacha ña'ajni samik'ien kui nga ijin Fa'a ngu xuta xi xuku xi tsi'ine kjuachakun tjinkja'a jín'e xinguiñá kucha ki'mí xuta xi yá xuta tjini'íri xuku kui 'ya tjib'esinri nguije kui nga kuacha tjinikja'a jin'e nga kifa'a xi tji tsi'in kjua chakúunchi kuinga nga kumákuande nga ja kumanire kjua chakun ja jáxu tsakjien tsú én kuajande ja xu ichi ja xu kumaña tsú xuta ngat'a jaxu tjinguníre nga icha faéni kui nga ngu nga jo sa ngaa xi ma ján sanikuande k'uaeni ngasuntsjuji kjua ch'eni tsa naxuchi kjuach'eni najmí xi kik'ejni kuinga nga ja kjumajñúu nga tuku kifane kichi nga ja kis'echjare kicha tsú xuta ngu nitjin tsikjane kampana xuta pen- pen kjima kichande kui nga ijin nguije kui sen xi kinichjen k'ia kucha míre ijin k'ía kui altáa kui nga kui sen fandiya mitsa tu jítse nguije ni'ya fandiya tsjuatjin tsjuatjin ndiyate xuta kui sen kui nga tu jmá tjen nda jichú k'ia tji ti kui sen kuajande Ngat'a kjua ni'asenxure xutañá jaxu inchya faéni tsú xuta jáchajni nga tsuyajni kui kostumbre xi tjinjni kikjua nga kikjua kjib'enejmijnu xi'a tse'e sa mik'ien